بتجيب أبسط الفواكه الموجودة التفاح الموز البرتقال الكمثري هي الشغلات البسيطة تغسلها عدل وايد تتغسل عدل وتتقطع قطع صغيرة بنحطها بصحن كبير بنحط عليها السكر بنقلبها عدل بتدخل الثلاجة شي ساعتين ثم تؤكل.